Tsirkõl ommaq väega erineväq lauluq, aga ega ma egä tsirgu laulu nüüd ärq külh ei tunnõq. Kõgõ lihtsämb om varõs näütüses. Timä tund egäüts ärq.